Lamate mya lamakai a ite na dɨ bo də myenshi də na dyangua karə kasate ati nga ɗɨkə nadɨ purə humwa supə ketə adɨ anawa anawa dɨm nza doltə ka byaare anawa ɗɨm nza dottə ka ɓwaara mana yhiwə na nyisə həmɨn pwa səkɨlə həmɨn pwa ari həmɨnpwa ari auna dwa dwa tə hə mɨnpwa vi nza pepetə a wakashi ka ɓwaare kotə lamare na niyə na purgəi lamani kat ka satati kotə dɨ hangu hinɓa dɨm nza purəhumatə dɨ haunan hu ba dɨm nza sɨtɨ dwattə dɨ haungu hu ɓa ɗim kwatərəge sa hin ɓa ɗa gəkɨlə weishi a vratə nga purəhumra nga nyerə nga bongyo səkilə hye ma kat ndɨ woyi ka ləməge da həmɨn pwa hwe kɨt həmɨnpwa a hubosa huedɨ ɗa iyentə karən hyedɨ kədə ləməge myi kpanye a dɨ bogu hye ɓa woyə ka pepetə hye ɓa ɗa sa pepe hue ɓa ɗa sa ɓa ɗɨkə myensa a gorə gokɨlə hyekananiyə tewa kɨlalamate te kɨl lamate ɓa dikə gəkɨlə hye woyə ka gə kala həmɨn pwa hye ɓa ɗik də nnanga a ishi iye a kana Hye ɗa jɨrən ya niyə hye wudə purdə nanga a ishe a iye ɓa dɨkə wato nafi nda orfi ne gbomra nasə gban inne mudə kowa hnodi gborəwe gələ aungnə nadɨ niyə ɓoti lamate mya lamake atɨ na mana kɨn həmɨnpwa na muna gə ka kala həmɨmpwa gəkɨla gə kela həmɨnpwa nda pedə she kat ka mimi mwo kpeyəsa gəkɨlə mwo mwe kpegəsa sɨnə purgə nagindawulorə kat aa hye ɓa ɗa a vratə gəkɨlə hye kana niyə hyedɨ mwo kepyesa tedɨ mwo asa feda a peda kan tedɨ mwa gbau a hye ɗa asə sa hadɨ nungo maangu kan gəkɨlə aunsnə lamate ɓa ɗɨkə hye mwo kpenəsa ɓodɨ ya yedɨ mwo nnonaanga na myə ɓoti lamadiung ketə purgə nagidə lamati kat a ite nadɨ dɨmtrə ama shi gəkɨlə kotə ɗɨki na dɨm ma doltə ka hyode meshi ka jede gəkɨlə nadɨ kədə uzate anəsatati ɓə kana ana nza ka ɗəltə ka vratə ana nza ka ɗəaltə ka hodye ana nza ka ɗəltə kayi ndewigi ana nza ka ɗoltə ka ji novunəngi gələ aungnə nza ɗolte kətə shika nagi ndawulasə kat a ɓa ɗɨkə ɓwaara apurəhumwa gəkɨlə kote Nzate ɓa nyerə də ɓwaara nda kənə ɓwaara sa kana mya satɨ ndɨ ɓa ɗa a vor nzasən a vor vratə gəkɨlə hye kana niyə hye dɨ kəddə ləməge da həmɨn pwa. myasadɨ kədə ləməgiungu hye toftɨrən hye midərən hye woyə karən ka pepetə soungnə dɨ shi ka uzate ɓwaare dɨ nza supo ka ka doltə ka ite a ti na dyegənshe kɨrkɨr ka ite anəsatati angu ɓa ɗɨkə naginda ɓwaare hɨn ɓa pedərən a boyərən le hin ɓa dɨm lemə məge kana mya sadɨ hin ɓa dɨmadərən a boyərən təna kɨlti təna mwaka shiunga gəkɨlə nza sərən gban agə ka ɗəltə anza ka aa gəka pepetə gara a humwa səunenə ɗɨki supə nadɨ dɨm sa kana mya sadɨ hin ɓa boyə je de gəkilə nzate na dɨm un dɨmte na dɨm graha dɨ ha sateatɨ ana dɨm nza le həmɨn pwa kale həmɨnpwa lea mwo na sinə dɨki supə na dɨ dɨkə jede shingu gəkɨlə təna kɨlə gəkɨlə təna da iyentə ka rən gə tən kana maɗə təna ɗim nza dəltə ka bware təna dɨm uza purə humwatə ka ɓwaare təna dɨm nzate ba ɗɨka təna purəhumwa anzasərən a vrabə gəkɨlə nzatiunga ka vəddə ləmə gi nə kat sinə ba dɨkə Hye ɗɨm dɨ haka həmɨn pwa hye dɨm pepetə dɨ hala ɓwaare ya niyə ɓwaare ne dɨ mora gəkɨlə hyekana niyə a hyedɨ hyedɨ purəhumwa ka nza ɗəltə ka ɓwaare hyedɨpurəhumwa ka mwo ɓwaare ɓwaare ba mora ɓwaare ɓa mwo hye tawi gi gbyel karən ɓwaare ɓa woo hyeltawa byeli karən gəkɨlə ton leya ti ton ɓa dɨm asə dɨ hakəw dɨ kaungu ya niyə nagi ndə ma nəw ndi ɓa nguta ka fukatə ndi ɓa nguta diksik gəkɨlə hye kana na ɓwaare kat myasa dɨ ɓwaara sɨnə dik sik ɓwaara sɨnə ka ɓwaraane kan sɨnə ma a dɨ kəddə tefəgye kana sɨnə maka lamatɨda hye singən hye jijiye kaye baaye sɨnə ma kɨl terən nda dɨ kəddərən a ndaɗɨ kədə ndada ɗa nag kəndəsə kat a ɓa ɗikə ɓwaare a de nza dəltə bwaare a dɨm nza purəhum tə gəkɨlə na ka mbali aunga ɓwaare ya niyə hyene dɨ wayi gunam hye ne dɨ wəye tukut hyene dɨ wəye takɨm hye tukut hyene dɨ wəye takɨm hye ne dɨ wəyi kifa gəkilə aungnə ha ləməgə mya dɨ lamai karən nagigəɗi nodɨ dyo ung tɨrən aa hubəshi Na leyə nə satati shinə tənə iye nyerədi anzashi a vratə gəkɨlə di ha ɗatung nya niyə nasida asə hya dɨ wəya puwə kan hyekana dyaunga anəsa tati mye lamake anəsatati sunə a wəyə kau yangnə ana mwo səung be na ɗa səung gəkɨlə sajeati hin hin hin kɨr həmɨn pwa gən sɨnə atə na tingɨran kat sinə gə kada na kɨdsə ɓa ɗa iyentə kan hye ɓa niyə kə adə ləməge da həmɨnpwa ka mwo ɓwaara gəkɨlə wuna gə kan a nza kan ka dəltə sɨnə graha na ɗɨmə aɗa iyentə kah baa adɨ dimə ɗoranə supo na dɨ ɗɨm nza pepetə ka bwaare bwaare adɨ məri na dɨ mwo ɓwaare ngban gəkɨlə na dyegən sa kana myasatɨ hin ɓa dyesənə dɨha mwo bwaara dɨ ha wetə ka ɓwaara dɨ ha dɨm dəltə anəgindawulasə kat anə sɨnə anyerədi kɨrkɨ sɨnə a na leyə ɓa pɨrdi a humwa